Emeh zeh aru nah agwu ngbe kuru anor ni- ekile moh kpora- nhi zeh aru hama they aru hami ngwe wani riwhaa kuki oze aru ya ruru aru kam onu osa aru zi la ni osisa ayi yagu nzi nimo ogbor suchukwu nu edi-aha obochi tah obochi tah me-la nhe ma-maz nma bia duru oro like nme ze ngbakor elelūm nu obochi tah ayi nwu nmaya ayi vi nhe oriri obochi tah buh obochi omah nhemazi.